ngu sameng sadar ama ma rat ma rat di, ama nareras di ngu rumu nama mung. Ngu nam nani ama mung, ngu ral ama mung ba ngo savavat. Ngu rukmu nama mung basa vat ba qalenga. <hesitation> Ngu nam, ngua ret ba nani agirong ama not boqop ma kaukau ama qalun ba sa vavot ba nguat. Ngu rangbat, ngu rangbat ba nguat, nguat nga sarama valol. Dap me dinak si nguat. Ma rat di nguat nak saqi, nguat ama not, ama not di nguat nga, ngu sas navar anga ba ngu von mat nanga. Ngu yarvam, ba ngu von mat nanga ba sa va ma qolanang ba nging sadam ba sias nguat nga. Idi nguat nga va mat mas banak saqi i diva ngi vur. Ngi vur nama mes va ngu ivur. Ma qari ba ma not, ma tapiok ba memar iva nguar manga. Nguar manga ba ngu wok nama qopqop, ma qopqop da nguat nga va ngu ivur. Nguat ngu ruk mu nama mung, dap toqori do memar iva ngu sis tamga vara gungat mas qari quir ngu tal ama mung. Me ba ngu tal ama mung ba qop ngu ruqup gua kukpom gi nama mung, ve ngurat, soqop ngu rat pesagos diva ma meng karkanga guat mas Dap me ba quir gunga mung da memar iva ngua roranas na vat karekt gueng-gi ama yarki. Qalenga ngat naqot, qosias ngu pasas saram nga bosias ngu rat nga nasar anas, roqote i quir ngut tal ama mung. Quir ngu tal ama mung ba ngua ruqup karekt <hesitation> gu monak pamgi ni yanga ma mung. Me ba ngut tal ama mung, diqop pe soqop ma rat nagalam ngo. Nguar agini, ama garas kinak si nguar ama qalun naksi ama valol nokop. Ama erang di memar iva ngu ing sadam savar anga ba nguat nga. Ma valol inak saqi nguat nga, ngu ing sadam savar anga bungu ngonga ba nguat nga ngana ma <hesitation> tapiok ba nguat nga. Nguing sadam savar anga ba nguat nga vamat mas. Va urat mas iva utas. Ama valam di memar ive. e valam di nguat bagirong. E valam di memar ive ma dulas ngu vas ama dulas ba nguat e valam Kari nguat ka, nguat e valam ba ngu sas savar aqa ba memar ive ngong mat nama misirong ba ngu ivur. Nasi ama qopqop inak saqi nguar manga ba nguat nga. Qari nguat ama lupki ngu wok naqi ama savar anga ba nguat nga. Ba ngo ingsadam bosi ngong ama misirong ba nokop. Qopki ama nangis, nangis na ma rat. Ama agirong qarkarong ingi rarirong toqor ama qalun inokop ngi yar var anga ba ngiat nga, bama not da ngi rangbat ba ngiat. Ngi rak sava ma <hesitation> yar vuqum ngi mot nanga ba <hesitation> ma ku ba ngia vonmot naqar kanga ma not ba ngiong mat ba siqias ngiat nga. Ngiat nga nakt ngi sas savar navar anga ba nga dara angom nat mas. Nakop pa ngan daras pavat. Osni di memar ive ngi sas banak siqi ngadas dinak si ngi aongmat na ma misirong bi nakop ngia ret ba ngi vur vat gia rovek. Ba ngia angmat ba qar i ngia redam, ngi von Yare qari qalengan me qopki var ama varam ba nokop ngia redam, ngi von nokop bama ravek qari gianga giat mas <hesitation> ngiat nga. Ngiat, ngiat ngi rat da qari qopki gia mung. Ngi rukmu nama mung ba savavet boqopki qale. Dap me ba quir anga mung da quir memar iva ngi nat. I quir anga mung iva ngiat par anga. Ngiatet bosaqi ngi nam nani amung, qopki ama mung dive ngi rat. Dap me ba quir anga mung da quir ngi nat, ngi nat gi anga en-gi. Bap ba roqote soqop ma rat nagalam nge. Ma rat, ngi rat ama qalun i ngi sadam savar anga ngana ma igom ba ngi rat, ba ma not ingi tangbat ba ngi rat ba nga das. Ngi <hesitation> rat nga basiqi ngit bon mat nanga ba ngisadam savar anga banokop kari naksi ngia ret nokop ngiat ba beraq ak ba qas, ak karan kalam nge da ngia at va qas navat kianga ingiat nga ma garas i qari ngiat sarama valol ba ngi monak nga ba anga at mas. Boqop ngiat sarama, qari ama srakt ngiat nga Ma sarakt da ngiat ama sarakt sanas di ngiat ama. Garas sanas ba mat not da ngiat nga sanas bama qalun doqop ngiat nga sanas. Kuir ngina rat nga ngan ama sarakt vama yarnga. Bopki ngiar ekt ama en-gi senas nama sarakt da akt ama en-gi sanas nama qalun bama not. Kuir ngina rat nga me diva ma meraska dama yar nga. Ngia ranas nava nga rarang ingat naqot. I ama yaranga, me ba quir anga mung, doqosi vapasat na gia mung doqosi ngia tet boqosi ngi, ngi tal ama mung. Va soqop ma rat, ma rat na galam nge ngiat ba ngi, ngi nam nani amung bo qosi ngi rat. Boqosi ngia naqot i meda vatpasat doqosi ngia tet ba ngi tal ama mung ba ngi tak mu ve ngirat. Qale roqote va na ngia tet ba nokop ngi tal nani naksi a qak a mung. Qopki ngi tukmu nama mung sap gia vatka ve ngi tal ba ngi rat. Ngi rat pat kianga ma mung, qar nga ingi tukmu nanga iva qopki ngi rat paranga. Me agirong giarong i mudu ura mota di aingo di quir nguat tara, na yanga i mudu ura mota di ri monak toqote ba roqote. Kop soqop nguat taram da soqop ma rat bama <hesitation> ngu rat sarama valol ba ngu rat qari vama yoka qana savar ama not doqop ngu ing sadam ba nguat. Soqop ngua taram di yom. Dap me agirong danakosa yarong da quir nguat taram. Ngurat ama rat doqop ngu rat si ngu sas boqop utas. Ma rat di ngu rat kari nguat di quir konga, nguat da qari ama mung dap me ba quir guanga mung da quir ngunat. Ingu nam nani ama mung bopki nguarat. Me ba quir anga mung da quir ngurat. Ma rat, ngu rat ama kaukau, ngu rat, qari amat kutam nakop nguar ama kutam beraq ama valam. Ama guveng irong, ngu rar irong ba nguar ama, ama qalun angara rem, rit tang bar anga ba ngu rat nga beraq ama valam ba ngat tas, bama guvenga yanga ma ngaktam nga nokop ama qalun nakop ama vur dam nga di ngu rat anga. Ba ngu rat ama mar nga, meda nguat naksaqi meda dama megi dam me da ngua ru ama guvenga mone nokop patnga rarang iva ngurat beraq ut iva utas. Ama rovek tatas dama valam nga tas kianga urat mas i uri rat nga. Me ba quir ngu na rat? Nguat, da nokop si me da ngu monak. Ngu monak nokop mara ma muga. Ngu vas ama qalun dap me ba quir nguna monak doqopki ve nguat. Nguat kianga ma, qari ama not da ngurat dap me ba quir anga not nakop quir nguna rat. Ba ma garas da nokop me bama ruqup di ngu, ngu rat nga. Nguat bama qalun du ngu rat, ba ma, ngu rat, ngu rat ba utas, ba beraq ut palam ba utme utas ut nut palam roqorkari va ngu sameng di savat kiarom ama rat. Ma rat, diqop soqop ngo dinop soqop ktom iva ngurat doqop ngu rat di ngu rar ama ma qalun, dama not, dama garas. Qari ba me valam diqopki memar iva nguat ama srakt. Ma sarakt imeda memar iva ma sarakt ini nini, ma sarakt nani, uri vodam di memar iva mavalam. <hesitation> Dime dama sarakt ini da uri nam nani ama valol ba sava ma sarakt ini angar rarang ba ri ang ba nguar, nguat ive urat mas iva utas. Ma nguat ngana ma, <hesitation> ngua ru ama kaukau sarar dap ma girong sarar va ngurat iva utas. Me ba quir ngunat, dinokop memar iva ngu monak mara ma muga. Ngu <hesitation> nokosi ngu rangbat ba nokop samara ma kabala nokop bari monak nga mara ma kabala nakop. Kari quir gunga mung iva ngurat. Me ama mung dinokop e nguat. Ma mung doqopki nguruqup gua vatka va soqop ma rat. Rat kalani, qosaqi duququ doqosi ekt ama en-gi qosi ngurat qosi vone roqotei qari ama mung. Kale ama mung. Nguruqup gua kukpam gi na qor kanga ma mung ive ngurat. Dap me quir nguna rat, di roqotei quir anga mung. Agirong ama valam, ka nap saragi, qari va utet vama saragi, dutet ba me da rivalang e valam doqopki me da vuriatka. Uri at pama saragi, uri suquruk naqa asarekt, uri yarvaraqa ba vasat nakt ti at. Riatka ba vasat si uri sas, uri dakt mat. Qopkisa ainge ngi rat gi sarakt Da aingo ngurat gu sarekt dopki ak ka rat a sarekt dak ka rat a sarekt dak ka rat beraq anas. Qopki ainge giat mas kianga ngi rat nga. Ngit tak paranga, ngirat nga di ainge giat mas va ngiat nga ba ngiat tas nga. Me ba quir nginat, ngiat kuir ngina rat da ngi guveng na yanga gi sarekt ba qaleng nga, ngari guveng ba sis nanga qari quir nginat nga. Ngirat daqonak qopsi giatmas tam na daqop ngi ngiat qusaqi va qari va nia tas tam na yanga Ma rat, ma rat di utme, di utme uri rat utme utaram va uri takmat toqori ba uri rat, amat mas kianga qop. Qop soqop kianga, soqop uri tak pat kianga roqori ama rat dama monak. Kop marama ri monak matki, doqop ama rat da soqop kianga. Me ama, rituqun ama nin matka di aingo di ama nin matka di qoir nguat tram rit ta tualat naqa rorko. Isavar ama valol, ama <hesitation> valol ama erang bagirong di aingo di quir nguat taram. Kopki are di rataram na yanga mudu. Ura mota ara, ara monak, ama luska i ri monak, ama ritap matka ba rimonak ama <hesitation> valol irit kut manga var ama yak ama luska. Rit kut mango iratu ama dul vam nga tatu ama dul vam nga nakt dang dang di ri ral ama dul dap tit kut. Tit kut kianga ma valol mat karak ama luska. Ratu ama muga gam ma qalaska imuk pam nga va sis nanga, ba ritkut manga ba, ba vasat, nakt tit tor nama ralekti nat ti ronbat nama atol, tiror nama ralekti dap ti qut manga. Ti qut mango ba vasat, nakt sasara ma en-gi qari nama not i rat ki. Riqut mango, tiqut mango ba vasat va rironbat sarat tas. Rat tas namot karak ama luska irat tas isara qut kiak ama lusk, ba namu ama qalas. Ma qalas pat kianga ma valol. Ma valol diam a erang, ngan nama yuk irat tumunga imuk para mu ama dul vam nga nakt taral ama dul nanet nap pam nga qarak ama luska nakt ta qut mango. Raqut, kaqut manga ba sis na yak ama qalaska vam nga me en-gi na qarkanga ma not bara tas, ratastamna diamat mas kianga roqori. Qopki yanga i mudu ura mota, sa ayut kalani sa quir utualat na yom va ritkut kianga ma ama valol marama luska. Me ama. soqop utaram du utaram na yarom iva, uri rat, uri rat kop. Ngisas mara ma equpki ba ngiat. Ngiar ama qalun, ba ngiar ama not qop sop utaram na yani va uri rat. Same yarong doqori, dasa quir utaram na yarong, mudu yare ura mota ara monak. Utaram nanga dap paranga, soqop utaram, soqop utaram na yarom iva uri rat. Uri rat kiarong dap me mudu ura mota si anga meda ma monak, naksi rimonak ani nak saqi ani, ama valol kiarong ri ama nin mat ira tu di yare di rataram. Rataram i qopki roqote i mudu ara mota meda ra ritak par anga tat tualat nanga roqori dara saqong ba naqot. Ayut kalani, dasa quir utualat na yanga, soqop utaram du utaram na yom iama rat, ba va uri rat dama en-gi doqopki ve ngisas nakt si ngiat. Si dangdang da ngia ru ama anga mak nakt ngi vedonas mone, vat karkanga mat mas anga rar rang nakt ngia ru ama qalanang, nia ma bul savat nga rar rang nakt ama, ngi sas ama ivatki samone. Ngi sas savat karekt ama en-gi ba boqopki memar iroqotei ve me meng kar nga giat mas. Me qalani mudu dias ta tualat toqori, sa me qalani sa qoir ta tualat na yom. Sa qoir tit pastam nakop nama qalanang disa memar ngua met dama dul ba vasat sa ngua vastam nama qalanang, sa ngua mu ama bul mone da vasat.